Кат барои ман рамзи оромӣ ва амният аст. Ҳар шаб ба он паноҳ мебарам ва нерӯ мегирам. Он макони орзуҳо, хаёлҳо ва истироҳати ҳақиқӣ мебошад. Дар кат ман танҳо намешавам, балки фикрҳои ман бо мананд. Ин ҷоест, ки рӯҳам нафас мегирад.